نشأت في مدينة تتميز بجمال طبيعتها, وتنوع ثقافتها, وكانت الحياة هناك هادئة ومليئة بالأنشطة الإجتماعية, وكان هناك شعور قوي بالتواصل بين الناس, وهذا جعلني أشعر بالأمان والإنتماء, الطبيعة المحيطة كانت رائعة جدا, وكمان استمتعت باللعب وايد في الحدايق, والذهاب في رحلات قصيرة إلى مناطق طبيعية مختلفة